Ren̈iko marin̈y fa anarô zen̈y karà andeha hifindra amin-tany hafa hipetraka ke. Hay tsara tsara fekiny fa zahay ty ngômay zahay tanàna eto fo, anarô zen̈y koa fa avy mavia miambin̈y anarô eto fo zahay io.